Tuchu nonda nichí, ndondo no nga iño unke ndava'a yamendo vinté, ravanito, cool, nguengua ensalada ña ndukan ñen jitió nan nducha kukunranke ngua guacamole, ngue ndejuman ajó culando ke ni tadi licuadora nguen kuá tannduchi nani tuña'a.